أكثر حاجة غريبة صارت لي في حياتي وقت لبشت عملت انترودسيا باش نخدم في الخدمة، يا خافي أقعد ما يبقى يسأل فيا مثلا أنا شنو قريت ولا شنو نعرف نعمل في حياتى بقا يسأل فيا على بابا باش نخدم خواتي بيش يخدموا، وبعدها عمل تعليق هكا وقالى اه هاكم كلكم قاريين ما شاء الله عليكم كل بخدمتكم، يعني تحس كنت جاي تعمل فانترودسيا باش تخدمني ولا جاي تحسد فيا وفي دار.